Ngundaá coron ngundo la tendi bini marma celin, bini marma celina ngundaá coron ndu ngullumia biri. Biri ši ngufu ngaaso bine celin, bine culuwu mbarayinde nga mbara mbarade. Ngedembo ši gratu deyi do awongu mayina curea pur farcu cili, yopcu koyiyu cuku gayia adi geyiro maranga cidin. Nguwungedea ngaaso tendi, do biriá ši fuwun ngowodo kadaa kosorowo, la wurra la yerne. Kena andiyi na lardungedean juli yerna kosorowo. Fada coro namca kuyi ye jefin, tatawu ye jefin. Yowo coron awola farfarjin la kanta kanta la dowoia jefi tendi ngudraca adi koyini. Awo bine ngudo nguwu dulin leleyia adi andi na kedean ille biru bes. Buri adi ngufu ngaso bine, awo šendiye ayiso šerea koyen, awo yerne yernea jul la kuli laso, kaduli laso ngaso šendiyi bine mbaraca coron, šendiyi bine šerea koyen. Awo kowollo sunnum rumba. Yeyi andiyi na lan awo tullo ngesnu ngulcakin dana kum. Kum šiso bine bes mbarangu jidin, bine adin ndaragan culuwu de yam awo la mayin jifinde awonde. sunnda sunnda foktia da dangun ši numginasungu n nummunafungu n rimia da dangun. Kurudiá ngaayo šiwa dapcen bineya, yeyi adi kum. Yowo kuna mbiriso, kumso, bineya mara celina adi eyiso cedea koyen. Awo cede koyen adi kefiso, yowo kuli kaduli laso, yowo awo yerne yerne kuna bineya fefeda caaso ngaaso kuna kefi fefedo ye te kuna cuwu ye na lan mia šendi cada koyen, do bofiso, duyen ba šendi corea kokoso, duyen ba, awo fuwungun rimina ngaaso bine la leyi cirina, awo dunangedeyi komboyi ngeyia ngaaso šendiyi šede koyen. Kum rimin adin, yal kuyiye ngaaso bine ndalcin. Kum rimin adi fada kuyiyero gayiya nguwul bes ndalcu. Kum rimin adin candia ñene kaneye wolia sumnga ngaso cutulu koyi. Kum rimina adi ši munafu marawayid yere ngaaso bine cidin. Mbarangu di bine cidin. Dayi akediro awo cirina lelena nadi duna kongan juwu diyena jeyi jifi. Bire šiye inkediro forcu korowo ye fada n fada n kate, sara n sara n kate awo casan ngaaso curea kalcu koyin kefi ye duyin ba, cuwu ye duyin ba, katana ye duyin ba, kuli katuli ye duyin ba, awo adi ngaayi coron tullo ngaso biruyi duyina ba. Adi geyiro jefinde šendin yalngeden kate inkeyi ašia.